بفضل استكشاف الفضاء رغم خ في من كوني في مكان كبير جدا بروحي نفس الشي يخوفني من المحيط لاكن اشوف انه مناظر الفضاء اروح واهيب من المحيط والفضاء تم استكشافه اقل بكثير من المحيط فاختياري بيكون الفضاء